wabe tun he wa be tun ye dia cruru mibin oyi du han doron toba nicoza dɛri zun lo o dube um ɛ bawe ro fago'i fago'i mi bun fago'i mi bun oyi ca fago'i doron hɛ tian owa woro to bani coza dɛ'i zumu um mu asa mi kwa man benɛ layi layi yan a benɛ layi hi ɲa bewobe nɛ oyi camu tomu yan dɛ'i zun an an andia so sire boni ma tete han sire boni mu